أنا أحب الكبسة, بشكل عام يعني, تمام؟ بس إنها بالصيف تحلو مرة مع اللبن, أما في الشتا, أحب آكل الأكلات الثقيلة اللي تدفي, زي المرقوق, أو الجريش, أكللات مرة رهيبة, تدخل الجلب بدون إستئذان من كثر ماهي حلوة, يعني صراحة, توب التوب.